<hesitation> Zava-dehibe ny fifaneraserana amin'olona isan-karazany an mba hahaizana miara-miaina amin'izy ireo. Saingy kosa tsy voatery ho raisina ho toy ny namana akaiky daholo ny olon-drehetra, fa izay mampivoatra anao sy mitarika anao ho amin'ny ambony ihany no tena ilaina alaina ho namana.